Egäsugudsõq kõrbõeläjäq püsüseq eloh teno toolõ, et nä <hesitation> hoitvaq hindä seeh umbõ häste vett. Et na, ku na saavaq esiki kõrra vii hindä sisse, sis nä võivaq tuusama viiga vahepääl esiki mitu nädälit eloh püssüq.